<hesitation> sarren chacharekontun ishini <hesitation> anin faida ishia hindagarre, katika dini tennannen ishinii haramuamuu halali halaliamu haramuah, dubataan <hesitation> ishin dansamuu, sarentun saa maan yennan saa agar dukub kabdi amminne <hesitation> won sagale uuletti kodda uuletti dukub kan sit dabarsiti kan sit dabarsiti woishin yaani sinte dub aminne sarent affaishian baktiah, won bakti dandenii min kas woliniishenuu katika maoni tiyya